ஒரு நெம்புகோல் பொறிமுறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதிக சுமைகளைச் சுமக்க ஒரு வீல்பேரோ உதவுகிறது, அங்கு சக்கரம் ஒரு ஃபுல்க்ரமாக செயல்படுகிறது, இது கைப்பிடிகளுக்கு நெம்புகோல் கை சக்தியைப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது. குறைந்த முயற்சியுடன் குறிப்பிடத்தக்க அதிக சுமையை உயர்த்தவும் நகர்த்தவும் முக்கியமாக சக்கரத்திற்கும் அதைத் தள்ளும் நபருக்கும் இடையில் சுமையின் எடையை விநியோகித்தல், பருமனான பொருட்களைக் கையால் மட்டும் எடுத்துச் செல்வதை விட எளிதாகக் கொண்டு செல்வது.